كانت السفينة قديمة، ومغطاة بالأمواج والطحالب، ومعالمها غريبة <hesitation> مرة. لما اقترب الناس منها، اكتشفوا إنها مهجورة. ما كان فيها أي شخص، لكن ف داخلها، كانوا يلاقون صندوق خشبي صغير، مغلق بإحكام. حاولوا يفتحونه، لكن الصندوء- الصندوق كان محكم جداً. مع الوقت، اكتشفوا إن هذا الصندوق، يحتوي على خريطة قديمة، تقودهم <noise> إلى كنز مفقود. وكذا بدأت مغامراتهم في البحث عن الكنز <hesitation> المخبأ.